Aikua vaera, se rärï aikuata kïraï ayapotava, oïme ɨvɨra, oïme fierrova, jare oïme vi ovapeteare ñañonova, jare amae kavita opɨta vaera ikavi serope aipotarämi